Raha hoe manotrika sakafo na zava-pisotro zany moa zany a, de misy dingana maromaro, ohatra hoe manao divay zao ianao, iny izao a miainga any amin'ny voaloboka iny de alaina ny voaloboka, de avy eo tehirizina ao anaty <hesitation> sinibe ireny izy, tehirizina elaela, de amin'iny izy le tehirizina elaela iny a, iny le <hesitation> fomba fanotrehana anazy 'zany, de lasa mivadika divay izy avy eo.